Lëꞌkga nak diꞌdz xki lëꞌkga <noise> c̲h̲usgeꞌma porke nap yu xkomieꞌrlá <noise> xkuꞌn xneꞌ guꞌn nli o masc̲h̲a guꞌn xneꞌda nli lëꞌla masc̲h̲a xneꞌga x̱iꞌk xneꞌ xkomierla xnu xneꞌ y lëꞌlá lëꞌ gunu nka gilgusgeꞌ. <noise>